Gwen, avaa, athaar aana. Hobho, hoharayen, hobhonava, hobhone athaa, hobhonana sob, sobara gwen, sobara aava, sob ara aathar, sob ara nana, siin. Siin ara gwen, siin ara aava, siin ara aather, siin ara aana, renub ara sen, renub ara avaa, renub ara aathar, renus ara aana, renus ara hobho renub ara hobhorayen, renub ara sop ara gwen aea sob ara aava, renub ara sobhan aatofan ronub ara sob ara aana renub ara sob ara hobho renub ara siin ara gwen renub apa siin ara aava, renub ara siin ara aathar, renub ara siin ara aana, renub ara siin ara hobho, renub ara siin ara hobhorayen, renub ara siin ara hobhonavdo, renub ara siin ara hobhobhona thaa. Reenub arasiin ara aana. Ranu rava. Ranu rava ara sen. Ranu rava ara a ava. Ranu rava ara aathar. Ranu rava ara aana. Ranu rava ara hobho. Ranu rava ara hobhorayen. Ranu rava ara hobhonava. Ranu rava ara hobhoneaatm. Ranu rava ara hobgone aana. Ranu rav ara sob.